Ma kaɓo na ndǝr kaɓo ndǝr tlǝna kaɓo ko wundangyi wa ngyi kaɓo wa tsǝrǝvi nǝ mbwa divǝ kaɓowi ko bama ko nawha ndǝrǝ nǝmbwa divǝ kaɓo ma kaɓo ma wsa tsu nǝ kaɓo na wa kaɓowa lǝ́rǝ kowane wsi e kaɓowa kǝla ghawu na ta nkimbǝ anguwa wsashi ne gha mban mǝlu kun bama wsashi ne gha mbanǝ mǝlu gala kaɓo kam wsa sha shi ne gha bani mǝlu mbǝ ndza dza ghuma zjau kaɓowa lǝ́rǝ nko wusangyǝ sǝghi ma gha ghǝnirǝ́ ghi kaɓo ma gha lǝ́rǝvǝ wsa zǝmi ri kaɓo wvughi kaɓo kǝl alghi kaɓo ko wusangyi kaɓowa mǝli mi nkaɓowa kǝla ghauna ta gha tsǝma mbǝ gyanu na mi wa kaɓo kǝla autanu na wanja kyangyi gha kǝla mbwi wa mbwi nani daraja nji kuma mbwi nkyangyi nangya don wanja kyangyi gha rǝ kaɓo ma ghana ka, bowa kǝla ghau to ma kaɓona ndǝr nu mbwa kumanǝ kaɓo ndǝr nǝmbwa di kaɓo wa tsirǝvǝ nǝmbwa di kaɓo ˈma ama ma mbwa ɗagli ghǝna kaɓo mana wsa daudawi do hagla ɗagli do kaɓo wa kaɓowa lǝ́rǝ wsa gha ne vǝlǝ hagla ɗatla gha emh, ama mi asqliya hagla ɗatla kǝla ghaw kaɓowa dlǝrǝ ˈgarǝ sǝghǝw.

Ya tsu tsa mǝ swaghanǝ mǝswaghana tsu tsa ya rǝghana kobo kabargha nǝ mbwa kumanǝ kobo nǝ mbwa dlǝrǝ swa ri ghumǝ swa gyivǝ ri ghum ma kula kobo zana ˈyiyighǝ ma mbwa ndari hyidlyi ɗatlǝ na ta sa shǝ ku bǝl ghuw ma hyidlyi ɗatlǝ kǝla ghana du nǝ vǝgha nja ba swa nu sǝ ku bǝl gha ku swa nǝ gha paza accountǝ gha na dlǝri nǝ za ghana dlǝri nǝ ta gha na dlǝri nǝ za ghana nǝ dlǝri nǝ ta kikiya ma gha tsǝri gaba daya kǝ garinuw ghǝzǝ mba kǝl gari swaghu tsǝm swari duniya zhǝ mbǝ kǝl gari swaghu so duw bari pa swagha gari du swari ghum ma gari na asaliya zǝ ma gari na ˈyaraghuma vǝl so a ndǝ mǝl swa dǝza hyidlya nja ghǝnji ma hyidlya ma hyidlya ɗatlǝvǝ ku kobo ɓǝw ko pari mbwa ntǝ ka kobo nigeriya gaba daya tǝ kǝlari swa aa hyidlya ma hanu barka wa hyidlya mbari ɗatlǝvǝ ma ka gula mbwǝ na ka kobo za zhǝ nǝ hyi nyi kaghǝ ko wǝ swangǝ tǝ ghumǝ nǝ mbwa tsa ndǝ. Nǝ nja di kaɓo ei wsa tsǝtsu ɦǝzji nǝ mbwa sǝsǝ mbwi nǝ mbwa si ndwi nǝ mbwa tsu mfuni nǝ mbwa tsu mfunǝ rǝpwa tsǝghalǝ nǝ mbwa ɗana nǝ mbwa kǝlǝ wsa ɦaaɦaa sǝghi nǝ ghuna kǝli suzja ɦaaɦaa sǝghi bama rǝza nafa ma ndwa tsǝ ndwi rǝnja kumani bama riza nafa wsashu ma mbwa ɗari kaɓo na ndǝr nǝmbwa di kaɓo mi kaɓowa kǝlagha neshaw na miya shi kǝlagha neshaw wsa shi ne gha mbanǝ ntaw gha mbanǝ miy mbǝ hara mbu kaɓowa shu amam ma hagla ndǝr na kaɓo ɓa kǝlǝ sǝghǝu gheze gǝsi ma hagla ndǝr kǝlagha mana wa mbwi ngyi gha ma ko ghi ngyi negha dzimbǝ mbu wa mbwi ngyigha barka na hagla ɗagli na kǝla gha eeh, ma ndwǝghi gǝna nkwi wa mbwa nanǝ pane mbwa tsǝmǝvǝ kam ama yawancha mbwa tsǝmǝvǝ reghǝna dlaruntwa ndwughi gǝna na mbwara sǝghlu wui barkana wa ndwa ndǝra nkwi ba, babu mbwa sǝghǝ di wsa zǝmi wsa sa dzǝgha whuraɦi e mbwa sǝghǝ mǝli wsuzjaɦi ama ma ndwa ndǝra nkwi na wani nanǝ pane mbwa tsǝmǝvi ndwa ndza haglanji ɗaglagla ghǝna kowane mbwi ndwa kullum ka ɗatǝghǝ ɦurɓa ghǝna ndwu ka ɗeizji whurɓa haglandwu ɓau ma haglanji na ɗaklakla Wani nǝ pane mbwa wu dlaruntwa ndwura ama ma asali ndwughi gǝna barka wa gǝna kǝni ma nja nkwina se ne mbwa tsǝmǝvi nǝmbwa zǝmǝ wsa zǝmi wu wsa rǝmbwa zǝm mbe wu ndwurari e wu wsa ri mbwa sa ri e, ah eh nama nama ama barkana ayah ani wsa ra fatru nǝ ndwuzja wa whurǝya ɗatǝghǝvi ni aˈa babu to mana nani ghǝzi ma ghǝlazji na ndǝri kaɓo ma mbwa ɗari kaɓona ndǝri ama ta gǝna shu ta gǝna shu wa hagla ndǝr shi ma mbwumwa na ɗǝɗǝmi wa kaŋo shira? Wsashu gǝnashu lokaciyarau to hagla ndǝra kǝla ghǝntǝnu ra hagla ɗagla kǝla ghǝntǝnu ra wa hagla ɗagli shi mbǝ hagla ɗagli rǝɦa ndza har rǝɦya sǝghǝ nkwinkwi mbǝ hagla ɗagli ghǝzǝ wsa ra saa ma ɗǝɗǝmǝ na gha fa ahh ma i tayi nara va ndza ɗǝɗǝmi tǝingyi nara va ndza ɗǝɗǝmi gha fa ghǝla ghǝtǝnna ahh wa ndwura tsi ndwura ahh wa ndwura tsu tsi ndwura ahh wa ndwura ɗari ɦaɦa ah mbwa sǝwhǝ wzǝgha zana kwantwi ahh mbwa sǝsǝ mbwǝzja se nǝmbwa vǝgha gǝna ghǝntǝni zja fa wsara ɗǝɗǝmu barka wa barka kaɓowashu ghǝntǝni shǝrǝ kaɓowu ghentǝni shǝri daraja kaɓo kwa lokaciyaraw ta wa kaɓowa zja shi gutan gutan kɨla ghǝntǝn Ma wse ɦya mǝllǝ nǝ na se tsu dlǝrǝmwsi kǝla baji ma ɦa tsu dlǝri wsi kǝla bajina nǝ hya mǝlǝ tlǝnǝ nǝ kaɓo ei ghǝntǝna ɦima gǝgǝgi nǝɦa gǝgi niya vǝlǝ wsuzja gha nǝgha vǝlǝ nta zji wuri mpashi kwa pama ndwu ghǝna ndǝghalaw mpashǝ kwa pama ndwi ghǝna wzura gwaiu ku zwura ngwurau wa mbwa ndza ama neshana wa kǝleri wsuzja kambwi kull sǝghi ama ndza hagla ndǝr kam kaɓo ŋa kǝlǝ sǝghu hagla shu kam kaɓowa kǝlǝ sǝghu ku kaɓǝwa dlǝrǝ vu kaɓowa taɓa dlǝri hagla shuwu don nawtǝ ndwu ndwa gwagwuna magha tlavǝ ghǝnji nǝ kaɓona manja dlǝrǝvǝ kyaƙiɓa kyaƙiɓa ndǝri tama ha nja ma rǝgha nǝ hagla shuwa ma gha dlǝrevǝ ko wuwsarǝgha dlǝra ndwa kalama ndangydangyǝ na ndwa bǝ sǝbitǝ mǝ ɦani nǝgha tsu ghǝni gha bwabwurva ghǝnji wana tsǝ kaɓo ai kokuma nja ghǝnǝ vi nja tsi kaɓo babahi ama ghǝnja kumanǝ hagla mbǝ wsuzjaw kuma hagla ɗagla ghǝnu ɓe haglanji domin ghǝnji mbanǝ dzimbǝ ghangyu ani ghi kǝla ghǝnji ama wsa mǝlanja shi nu ama mi hagla ɗagli kǝlaghana ko Mbǝ zǝlughu na ko mbǝ zǝlughu ɓanow mi wa hagla ɗagli kǝla gha ma wsa wniyana kowane ndwi wanji dzanǝ hagla ndǝri ama hagla ɗagli kam kaɓo ɓa dlǝrǝ sǝghǝu seˈyarughuma vǝlǝ hagla ɗagli e wa ˈyarughuma ngyi nǝgha ndzanǝ hagla ɗagli se nǝja vǝla gha ghǝzǝ wsa rǝya shǝri rǝghǝna ninta ma mbwa ɗari hagla ndǝr nǝ kaɓo mbwa dzǝghǝtǝnu don wa kaɓowa nkyangyi ngal nesha to ama ka dlǝrǝ ɓo kaɓowa taɓa dlǝri hagla nderi sǝghu kuma ma vǝzjintwuna wa mbanǝ vǝlǝ kaɓowa ndwi don manǝgha dza ndǝr ghǝna mbwi na to wani mbanǝ kumanǝ kaɓo ɦaa wsa hǝngyi ama magha ndza ghwi kaɓo nakǝla gha gha chika nyi nga mbwu rǝ wurowu anǝ ɦaa na nagya na ma ghana duk mambwa ɗarǝ kaɓona wani vǝli ama e ɦaa ɓo na ko myinǝ mbwuma gha myinǝ mbwu magha tsutsughana gha ndwa kuli ma ngyigha na se nǝ kowundangya myine gha mantana wana nani hagla ndera raraw kaɓo dai washi to ma gǝna na nder gǝna ama ka kǝlǝ hagla ndǝrɓa sǝghu ka kǝlǝ hagla ɗatli ɓa sǝghǝ mbi ndwu em em.